Yanzu nigho tsitsa makaranto zarame tsitsa wi khiyama ah kono in kara kara itar yahana makaranta kwab makaranta zero toh khibiye iya duk wayana ndikene tik karo wahele to karo de sawalkha khiɗikina bidig da zarya malama da sawal zil nugha khiɗikin da get karo to amma da manlche thir witgho nnugwis da jzakdu adigit ka witgho to ngik soki ke ya zugwan ai to amma tsitsa wudats kin naka zugwano ah zil mugho in koyane in koaya wahala ngide za zugwa tighina ta wasa wasa biya fa tsitsa da digalkha da vuk suna ndikine zile inkoko machine inko kwobo, ndigna da bin dada yigana wahal ina ai nnugwase ma tsif tsi yama babban sansa na mana witgho kina tsitsa gwan iya digdalo ya iya tsitsa ya <hesitation> ngirno tsitse tagh jzakwano taghagha ji iya giɗ kara giɗ ai wahaka zugwan tighina fa to naghata kure zugwana in khu in khuɓo itar nka kino zilaro nga man kisk biyo in lagos kasuko kasuko invak sar ndi kene akhbe dikelbi to da khwara na cewa da kwargeka cewa ah in <hesitation> ma koɓo ma kwoɓo aweme nga hakurits kabi toh tsitsa khubina tsigduka kino shakadai kitakwe tigh kinda digen digan zara intsa nga ribabi nga ud jzigdu riba tighna biya fa wallahi nga ud daman dun riba tighinabi chen rufa asiri kawai damana. Tsitsa ndigina kino yana gindila sugo kino nda ngik wayota kho asade ndigit tighino ngire dubu mitse da ja <hesitation> gar gar khiɗikino intuge to da ngika ngik wayota kho sugo sugo tsitsa tase mitse tsitsa ruwa kho tsitsa wuɗaghe da ngiga iya <hesitation> lissa fika nugwana kinda wallah ngik <hesitation> ndigina nda mana da mɓulandu laha khiɗikin tsitsa hvurno tsitsa uvna kwaɗi kwaɗa witgho yobe yobe ɗari ɗari da mana kho to tighagha kwarana cewa tsitsa ind de vutsa karo ndin. me ngik to se hakuri de nake kindo fa nnugwasa hakurida manaka kinɗa kawai men kokari zukon teri wallahi ma kokari itar yanzu ndigina <hesitation> khubo kinda wahala <hesitation> in yarwana kino ngidi in yarwa wallahi a burbur burbur yanzu in witgho dubu kitakw <hesitation> za dari unkwagh invano dubu mitse za nega nsire ɗeri biyu to kiyaskha zar ya mare man kokari zugwa fa da nughwasa tsiftsi gata gatam kwobo fa wahde tichina zugwanfa wahala tsitar tsiftsir yame zaro ya de tsif ko dik dho tsif zaro mange kur salleh nighala azaro hya ya fakhare take cewa gugwa makho nuva zso tik dho nda ngik dad tar in wit gho to da mbuladu zara tarbiya ndiken amme da nga kwara kha cewa usam ku zara ndike ndikma vwe biyo wahale. Kuma nughwaso manga man hakuri in fita zilanda zugwan ndikina tsitsa kha <hesitation> in mughana digalkha thirna mughaka fa hakuri da man kinda dighana dun gaskiya nga nga <hesitation> riba ka kwal yakhane hakuri bi hakuri zikan fitu zila fa wallahi hakuri zikan fita zil ndi nga hakurits kho bajo to abe abe <hesitation> abe lova biya tighin wallahi to za niya nugwaso tsitsa ya de dagolda ziranɗo digal itar za kartuwe digam da karatu ni kure digam karatu adlu wan lats ngine nga ghin gane da wuraka wura garkho to yafi amma ndiken biya kam ah ngake da mon hakuri in futa zil biya kha anda karasa ya nugwasa tsif tsiyam shawara nde bakure tsiftiyam nda gat kwaɓa tsitsa h witgha tsitsa in sawal bakha witgho biyo tikhakha mana digana tikha kha da gats ndigina da glitso tighana ndikin.